Mittaf computer won beree tokk wolin midhasenu dhub dhandhe woth hin connectitha akha ishin woth connectithu yaani ishin wol hin kholthu dhursaa dhandhethe woth hin connectithu ammo dhandhe woth connectithe woo papernen kasbafthe iiii papern woishin karatasi sunn akha photocopy dhathu akas dhadhethe kasbasithi maana ishin rahisia maaana paper laaan lalafisithe kasa yafthii